कादर्ड एक अशो प्राणी छे उका दिन का समय मतलब दिन का दिखाज उका रात का नहीं दिखतो है। तो वो अशो ज्ञाड नपर जाई न न <hesitation> उल्टो लठकी जाज और उल्टो जी लठकी सके सीदो नहीं बढ़तो है। मतलब नी और कोई दिवाल होन पर भी अशो चिपकाज कि जेकर निकाली भी नी सकतो। और अपना कोई सिकार कभी वो अपना पंखन नमण इना उकामा अशो दबोश लेज कि कोई छोड़ी नी। सकद और अगर कोई मनुस कभी वो पकड़ी ले तो वो छूटी नी सकतो है। नी एकता वो पकड़ तेज रज अशो वो चमगादर प्राणी अशो रज मतलब नी एकतो मजबूत रज नी।